Nakatambu nata natambwire munsi ishatu; emwe ni Gwanda, endiijo ni Congo kandi nkabiire ndikwetenga ntambureho omu zindi nsi nka ikumi nka; America, Dubai, hamwe n'ezindi nsi ezitari zimwe na zimwe kubanga okutambura nikurungi.